Puccel njamndi waɗi ko naggirde, waɗi jonnde, waɗi pine ɗiɗi. Waɗi kadi jamɗe pine, waɗi kadi to dognirte ɗo, to kooyɗe njonɗinte ɗo. Sa jooɗiima e jonnde nde, a jaggan gallaaɗi ɗi mbele loosa. Ni woni nawa kooyɗe ma yeeso e caggal. Ɗum woni yirla pine ɗe. Ni woni mbaawa heɓde doole. Ni woni yahra yeeso.